<hesitation> Roa karazagna zao ai <hesitation> menaka fampiasaiko kaofa mahandro, de <hesitation> menaka soja, de menaka tournesol, de leha fampiasako menaka soja io ai kaofa le mahandro rô regny, fao leha menaka tournesol ndraiky zah kaof magnano frity na lasary regny de mampiasa menaka tournesol.